في ظهيرة أحد الأيام بدأ طفل يلعب بلعبته المفضلة، وهي دمية قماشية، فجأة تفاجأ بصوت خفيف يخرج منها، قالت الدمية أحتاج إلى مساعدتك ففتح الطفل عينيه بدهشة وسألها كيف؟ أخبرتة الدمية إنها تمتلك سر قديما، يجب أن يكتشف وكان عليه حل اللغز لتفادي حدوث شيء عجيب.